देखो सा हुकूम एडी बात हवा के अगर मारा दोस्त ऊ लेडीस हो जवा। तो बिन काव के गली ऊ जोजवा मान जा कणि भाय यार वो नहि आ मना तो दिमाग ना संत कर नो। बाद मा बात कर ने तड़ा दिमाग सु जको मामला सुलझ जवा हा।